Mmaisha yane ngafikilia kwamba yalafiki yane, yali na mawazo yonsi na yonsi kwasababu mdaa wonsi uno tukuishi pano pampapanga swensi swistina mapungvufu na madhaifu ko elafiki an lazima yasende itabia ziyane ziyonsi na ziyonsi kuliya miya matindi ntabia ziya zipwa naya miya matindi ntabia ziyaipa ko mumu- mumu- mumpanga ii iwonsi na yonsi yanga nchukulia kwamba nene mdhaifu auyi indi vizuri